Eh! Mi ada prsci a cosiri esti ca a immoi pagu du biu. No biu mancu a infibai s'agu chi no mi ada a prasci poitta primu fui sempri, o in punto croce, o fendi atrras, attrusu disignusu. Però a così, appu cosiu sempri. Tenia sa macchina, mi prsciada. Ma immoi, ca no biu, no <hesitation> no pozzu fai pru nudda. Chi no, a così mi prasci meda, meda. Ah! Ah! Mi prasci meda, meda, cosiri.